بنصحه ينام بدري على قد ما يقدر وحط خطة للاشياء اللي يسويها في الصباح هذا بيخليه اكثر نشاط و وبذكره زبط المنبه على وقت مناسب ويشرب قهوة او اي شي اي مشروب فيه كافيين بعد ما يحط وياخذ فطور صحي